هيا كيف كنت نلعب مع صحابي في الحوما, نركبوا عالبيسكلتات ونجريوا مع بعضنا في الحوما, ونلعبوا برشا ألعاب, كيما الغوميضة, ونلعبوا كورة, ونلعبوا برشا ألعاب, ونبيسوا ونزربطوا, كانت لحظات ملينا بالبرائا والضحك, وكنا نعملوا جو, ونروحوا وكلنا فرحانين لديارنا, نحب نتذكرها, على خاطرها كانت مليانا بالسعادا والحريا.